Karazana akanjo miaraky fomba fampiasa azy. Ny akanjo ndre lava ndre fohy volañintsika eto. Misy akanjo fisikiña rehefa mamonjy fety atô teni de seremôni iñy. Da misy koa akanjo matifitify fisikiña rehefa mafaña ny andro. Da mifañohitra amizay koa zañy misy koa akanjo mateviñy fisikiña no fa mañara ny andro.